Mah, no ô sò, magara unna bestia domestega, comme un can ò un gatto domesteghi, perché stan in casa, gh'é de gente che ghe dan da mangiâ, no an da preoccupâse de ninte e vivan tranquilli. Donca dieiva un can ò un gatto ch'o stagghe in casa.